<hesitation> cham ane nguno asipong'ete asupuhi, ai paishonik chuuk, ko kawendii imbar, awe apa a'ai paisheet ap imbaar, na tar, anyo nya chap lanchi akarang'an lanchi, korook komaam. koi yekaatar lanchi, komatau aunkei. korook ko nekaatar auni kei, ale ara atep a- a- atepekei kityo kole tos mii gogo ne mii heria ola pa kokwet nyoo ne ma komuchi kotembean, aruutochi anyun nait pakeng'alal tuai ke aam emoosto, ngo kapakeesomani paipol ak kokoit notok kesoman kidogo, ko rook ke saa, ko rook komaweku kei, ko makakopek petut.